Chila to yaax tiugno chino mod digdawnon <hesitation> gakə zieldaa chikon biloguet wlaꞌchan lo to tostad no gak modə <hesitation> kutꞌ nonlo lo- lucuador wla, lo kochə daa chichon mod gakə wakamol, chid mod chan lo tostad kon bchard ch- changuida binlo etgon lagunlabilan tort, lagunlabilan boliy, chichod gaw buenin.